क्या वे उन तुमते क्या ब्वोली तुमते परेशान कना भी उंगा कभी-कभी नया-नया तरीका रंदा, ऊ अफु ते रोक नई पांडा तुमते परेशान कन से अर मेते ता कभी कभी ऊंगु व्यवहार भोत अजीब लगदु पता नी किले।